Peru a lonɛ ho bɛrɛ mi ameriki tun wa ,ho kontina wa, be wo be nɛ baro peresipitasiɔn ,zan oro woro yamu, bun bɛrɛ we guebin. Woro we guebin, woro we gebinh eh wosonu ɲan we leebin donke wosonu yi we lee to ovɛ yi a puna to wusu za minbini, maho tanu.